Po kisha fillu me fshisë elektrike për me hek at pluhnin e madh, mandej kisha marrë ni pecetë t'laktë ose leckë me mikrofije për me i fshi sipërfaqet edhe kisha fillu prej s'nalti që mos me ra pluhni n'sipërfaqe t'pastra. Edhe n'fund i kisha terr me ni harn t'thatë.